Medyëbë yë dun nënëm jue yë dun este më yë dun myënëyën pakia dun myatë, ma'apë yë ka'ak kap yë je'ik myextuka'any dun yë mëdë wi'in juebë yë nak dun yajxa'apë este melon jue yë mada'am në ko'o jedun iotyamatë nebya du këxë myënëyën mada'am jedun pakia dun myatë a'ax yë kap a'ax yë je'ijk myextuka'any pues yëch dun nënëm kap je'ijk a'ax i'idany porque jue yë myëdum este tëchpë du xyopë a'ax.